er viðfangsefni Kristínar Gunnlaugsdóttur og Margrétar Jónsdóttur á sýningunni sem nú stendur yfir í Listasafninu á Akureyri það er ákveðinn litur sem hefur verið fundinn upp sem heitir

greinir maður engin

hann er kolsvartur og maður greinir bara þetta tóm þar fæðist konseptið hvað þetta tóm er Margrét

út frá manni gagnvart náttúru ég út frá að maðurinn er að fást við spurningar í eigin

að gera upp við sig varðandi tengslin við náttúruna og samtímann hér komum við að meltingarfærunum þetta er líffærum ég er að vinna út frá þeirri hugmynd hvort við færum betur með náttúruna ef við myndum sjá sjálf okkur meira í henni þá á ég við

á gangi í hraunbreiðu og sæjum móta fyrir hjarta hvort við myndum hafa meiri samúð með náttúrunni og skilja hana betur og passa betur upp á hana maður næstum áttar sig ekki

á því að þetta er allt saman leir því þetta er svolítið það er það mikið af málmum í þessum leir og svo

en ég brenni þannig að ég er að reyna að fá sem svartan lit hér er magi hann er samsettur úr raun og veru

matarstelli gæti maður sagt það er viðeigandi já það er viðeigandi þetta er

mörgum hlutum sem eru

sem ég tek úr því samhengi

og bý til eitthvað allt annað úr þeim hérna er ég með hér er einhvers konar gríma og þar sem sér í gegn og út í geim ég var líka svo heilluð af

portrettmyndum þess tíma og leik mér svolítið með það að sýna

í lífinu sem felast í þessum hárkollum þörf okkar fyrir æsku og tísku hvernig við förum með ímynd okkar í rauninni ég vinn

viðkvæmt efni í myndlist því það þykir kannski svolítið

hrifin af því og ákvað að blanda því

inn í inn í þetta bæði fannst mér það

í þessari hér sem heitir ég sé þig ég var að vinna hana rétt áður en hann var kosinn vinur okkar í Bandaríkjunum og fylltist skelfingu ég vissi ekki hvert mannkynið var að

svona fæðast hlutirnir það var ekki það sem ég var að hugsa um fyrst en það gefur lokaandrúmsloftið í verkið kemur þessi kona sem ríður hauskúpu og storkar örlögunum þetta er ákall til mannkyns að hægja á sér og hugsa málið þjófar morðingjar og birtast gestum Háskólatorgs á sýningunni eftirlýstir

Íslendingar sem unnin er upp úr mannlýsingum alþingisbóka frá sautjándu og átjándu öld Daníel rannsakaði

Alþingisbækurnar í sumar undir leiðsögn Sigurðar Gylfa Magnússonar

og vildi Daníel leita leiða til að gefa þeim frekara líf hann hóf samstarf við nemendur Myndlistarskólans í Reykjavík sem teiknuðu hina meintu glæpamenn mitt hluverk var fyrst og fremst sagnfræðilegt gefa þeim þetta sögusvið í kringum þessa einstaklinga frá sýslumönnum til

ýmiss og heldur er hann ekki jafnleitur í andliti allt eru þetta eftirlýstir afbrotamenn geturðu sagt mér aðeins frá brotunum sem þetta fólk er sakað um já algengasta brotið er náttúrulega þjófnaður á þessum tíma þar sem fólk bjó við mikið hark sérstaklega lægri stéttir þannig að þjófnaður var algngastur hvort sem

eða

alvarlegustu glæpirnir þar sem lífsviðurværi fólks var í húfi á sautjándu

aðrir glæpir eins og

það var mikið verið að eltast við

að eignast barn utan hjónabands það taldist til sekta það voru náttúrulega ekki allir sem borguðu þessar sektir og og fólk hafði á sama tíma ekki tök á að gifta sig af því að það var fátækt og það kostaði peninga að gifta sig þannig að það lágu háar sektir við þessum barneignum sem voru kölluð

ætlarðu að leggja fyrir þig einhvers konar listræna framsetningu á sögunni eða hvað ætlarðu að fást við í framtíðinni listræn framsetning er ekki mín sterka hlið en ég hins vegar get nýtt

þann bakgrunn að vera menntaður í sagnfræði og í raun veitt öðrum listrænni efni til þess að vinna úr